الورج جصه حسب الحجم الهدية، لف الهدية وحطها في الوسط ولف الأطراف، اه لصجها بشريط لاصق أو لصجة <hesitation> باش ما تنفكش زينها بشريط وأعمل اه هيك فيونكة لطيفة باش تكون جذابة.